Gne fomba fampiasa gn'aspirateur zashy, da <hesitation> asesy asesy sara izy, da amin'izay sisy adigno gne gne lavadavaky madinidiniky na gne hoe raha misy laposiera de amin'izay izy afaky sara, sy hipodiagna sogny gn'efa vita, zay no anaovagna azy hoe asesy sara.